Laha te hanazatsy tena zany e, ny raha tsy maintsy atao voalohany e ny fametraha fotoa, ohatsy zao laha misy zao hoe nametraky zagny antegna hoe iaho da tsy maintsy hanao fanatanjaha-tena, da io mametraky fotoa zany enao hoe isakin'ny maraindray aho ohatsy aminny fito zisikamin'ny valo tsimaintsy manao fanatanjaha-tena ka na mazoto na tsy mazoto da amin'io fotoa io tsy maintsy manao an'io fantanjaha-tena igny enao fa lafa ela ny ela da zatsy avao.